Ny fomba hiborosiako tsara ny nifiko a de mampiasa borosy nify mifanaraka amin'ny angezako a de mampiasa <hesitation> savony natokana ho an'ny nify, de rehefa mikosoka nify aho de kosehako mitsangana aloha ny eto aloha, kosehako mitsivalana ny ato anatiny, asesiko tsara daholo ny nify, ary tsy maimaika aho fa ataoko maharitra eo amin'ny roa ka hatramin'ny dimy minitra eo ny fiborosiako ny nify.